فلپائنز دی ثقافت مقامی، ملائی، سپینش، چینی اتے امریکی اثرات دا اک وکھرا مکسچر ہے جو رسماں رواجاں، بولیاں اتے روایتاں دا اک امیر ٹیپسٹری بناؤندا ہے۔ مکھ ثقافتی پہلواں وچ مضبوط فیملی دے نال جڑیاں رشتے، سمائی سپینش، کیتھولک مذہبی روایتاں، <hesitation> بیانیہان دی بھاونا، پائچارک پانا اتے۔ آپس وچ مدد مشہور فلپائینی مہمان نوازی اتے جیوَنت تہوار سنگیت، ناچ اتے کلاں دا بنیادی روپ ہن۔ جو سوندھے اتے وکھرے فلپائینی کھان پین دے نال نال اس وکھری وراثت نوں وکھاؤندے ہن۔